Ny fanatanjahan-tena tena tian'ny fireneko jerevana ndraika de ny tena mazàna matetika dia ny fanatanjahan-tena aminahy resaka baolina. Io manko a revô ny olona aminay agny matetika mijery an'azy io ka misy mahafaty ny mpagnano baolina dia mihoraka. Dia iny no tena mahafinaritra iny tiatiana zareo aminazy.